Mo lem bawang kamih maya' err maya' nuk senaru' perintah teh koh, mesti narih belajar karuh Melayu (Bahasa Malaysia), belajar karuh English, karuh Manderin nuk ibal dih kayu' karuh Tamil, lem ibal ngi Sarawak inan teh karuh Iban nuk tu'en deh lem Sarawak maya' nuk senaru' perinteh dih.

Mo utak narih pengeh lun merar keh exercise narih, kuman neh narih nuk midih nuk err doo' err simple am teh narih kuman nuk processed food.

Tauh lun uwan mula' luk doo' piyan lem linuh narih piyan narih ngen anak narih , la' ngedah doo' kerja narih, doo' lun ruyung deh, senang ideh mulun kapeh piyan Tuhan ngatur dideh lawey, tulu piyan Tuhan kereb neh nuk ineh idih lem dideh ulun dih.

Raut anak adi' ngi bawang kamih iyeh ineh football, ngarang, ngelaak macam lah.

Linuh terawey kudi... tu'en kuh maya' kapeh dih ... tu'en deh mada' lem bukuh ago. Kapeh beto' ken bukuh ago lem ayu' edteh nuk midih keyh, nu'... nikel-nikel maya' inen teh narih. Tak narih nekap ileh let ngen lun beken mala lun beken mala kinih-kinih ngen ileh ngen nuk midih ... 'em deh kepaad nega tebada' Tuhan lem bukuh ago.

Dui-dui... dôoo' kapeh edito sinih doo'? Dedtem-detem leh mudam. Kapeh neh lawey lemulun iih renga' ieh mudan iih . Na'em edto sinih doo'. Mudan ... leh mudan ieh.

Lun merar tauh ngilad pelaba nebada' anak adi' mey sekulah, mileh beto' muyuh sekulah mey muyuh nekap kerja ngi la'ud. Ngi la'ud beto' narih, mileh neh narih peruyung ngen lemulun luk doo' eh naru' kerja luk doo' eh idih teh narih kereb senang. Kineh tebada' lun merar malem.

Lem duih telepon iih, inan limit tu'en kuh pakai ko'. ka'... doo' teh na'em err... laba ngineh. Tak idih na'em aaa... limit keyh, taru' taru' teh narih. Udung bulan, lit keli' aaa... bil idih pelaba aaa... pelaba dita' teh narih. Tuseh tu'en dih. Doo' teh inan credit limit tu'en narih pakai... ridtu'... paad ineh neh narih lem bulan sineh.

um naam patur edcho nuk kinih pekaa pengeh sunami malem sunami rayeh ngi indonesia lem naam edcho do na-naam tebut teh idih baya lawe dih puun ngilad neh

Utak keh tauh ela' ngen Lawyer tauh lun tauh tmidteh nekap lun tau mento lun tauh. Aban men naem lun tauh keh may narih nekap lawyer lun baken. Ideh nuk pangeh terkenal iih inan narih percaya' lawyer nah.

"Lam igu sinih uih nier bunga' bunga' okid, am tun tidih mula' nuk tuda; bunga' okid sinibu Senabu' neh siren keduih. Inan teh bunga; sinibu sinaru' lem pasu' koh sinier narih kuh bunga' nuk belaan deh kuh uhm kuh ""bottle neck' tad ineh kuh tuen deh mada'. Neh nuk siner kuh edto kinih sinibu keduih ngilad. "

Mo nun baken beruh. Nih narih pakai telephone key teknologi beruh. Nih narih pakai kereta inah teknologi beruh nih narih pakai internet teknologi beruh nih narih nier TV teknologi beruh. Neh nuk keli' keduih.

Utak narih taut ngen nuk midih keyh mimang teh narih makaley ngen nuk midih nuk ineh kidih teh narih kereb laba ngen taut dih. Mo kineh lawey dih terun.

Mula' na'an teknologi kinih. Nuk leng perlu tekonogi nu'uh łun ma'it, teknologi nibu sebu doo' mula' uli', teknologi nu'uh ulun narih kenep edto naru' narih meley kereja. Doo' ngabi teh teknologi nuk kinih.

adto kinih may adto ngilad, a'am idih balatoh tuuh paka'ah kalih kaduih[um]nuk adtah bolang tah season ngi tungei koh.,tulu narih naam nigar nuk belaan dah lam TV lam internet, mala kelabit change kelabit change koh.,kinah koh, a'am tah narih kalih dih pelaba tuuh[um] bakan bah..[aah] kadih nah a'am kalih kan..[um]lemulun nuk mala ceritah nukinah tah nuk [aah]naruh dih pelaba pelaba nganah aah mata'uh narih ngan nuk midih.

Mo mla' nuk eden lemulun nuk pangeh senidtuk deh kuh lun merar tauh lem printeh mula' ketuh tideh nih man narih naem kereb mala deh ngabi.

Lun uwan mey guru' kereb err kereb ngiyuk ileh lem sekulah perlu ideh kerja paad-paad keh , inah nuk belaan deh PIBG err lem erang guru' mey lun uwan err murih-murih ideh meeting tad inah, nah kereb nu'uh ileh anak adi' lem sekulah err peh nambah nuk tu'en guru' ngajar lem classroom.

<noise> printah memang idah milah idih nuuh [um]lamulun lam[um]nah ngeri nuk tuan dah ngimat[um] lah. kadih man tah idah pangah sanisuk lun mulah, kuh lun maral panuuh.

Mala nuba' narih keyh uhm kerja uhm keyh ena' nuk edten dedtur teh nuk ineh. Ngen dikamih ulun iih. Ideh teh nuk naru' penguman. Inan ngelened kerid.

Edto kinih doo' uhm beresat-beresat edto kinih 'am iyeah mudan. Doo' kareb nah edto kinih . 'Dto mauh mudan mudan pelaba, oh ngimalem mudan pelba rayeh bah paad siit <laughs> iring bibiran narih dih ratan.

Lem bawang tauh ngih mula' lemulun buro bubuh maya' edten nuk tu'en dedih. Temidtah bubuh kadi' maya' kerja dedih nideh temidteh bubuh maya' lun ruyung maya' anak mey kerja nideh bubuh.

Mo kenep edto narih may lem kereta keyh ninger English English section teh narih neh neh nani neh nuk kereb tuen narih uhm paham neh enun ken Kelabit ngen paham mutuh doo'. <laughs>

Tak raut, memang dih ngi luar piyan keduih, kineh men narih maley renga; narih madi' malem koh {clears throat] . Raut ebol peh ngi lai. Raut gaing peh ngi lai. Raut petepak peh ngi lai. Keteng kinih peh doo' piyan 'an raut nuk ngi lai, 'am keduih useb tu'uh ngan raut lem uwang, Raut suk lem uwang suk 'am piyan-piyan keduih tupu iyeh ineh raut badminton,

Ketauh mili lun rayeh ngi bawang tauh ngi dayeh nk pah ngimat bawang iih Lun Merar nuk keli' adet dih pakaley ngen adet bawang iih kereb inan narih rapet doo' adet ngen lemulun ngabi . Ridtu' inih ideh mileh berhubung ngen printah. Idah meto' perlu tuen narih mili' kuh Lun Rayeh.

Mei narih sekulah ngilad keh mula' macam teh err mula' err mula' na'an teh nuk tu'en narih belajar ngilad neh err Mathematic lah raut pun inan.

'Em mala nadan getu'en neh kekamih. 'Em ngadan birey, ,err... belaan lun merar. Kedideh keyh aaa... mala, getu'en, bulan atau edto. Mala kineh. Tak getu'en, mala mula' ketuh teh getu'en alem sinih. Peh serum muyuh pelaba mula' ideh alem sinih. Mala kayu' bulan iih, bulan betung, bulan beruh neh kedeh ko'. Neh tupu adi' 'em ngadan getu'en err... doo' keli' kedideh. Lun merar kamih, 'em ideh miney sekulah malem kadi' deh 'em kekeli' nuk belaan deh ku Orient, Belt of Hunter nuk kineh-kineh ko'. The Big Bear, The Grand Bear, 'tad ineh.

Manid na'an teh pakaian doo' piyan tauh lemulun eh. Maya' lawey mudeng ngi ruma' beto' narih keh pakai nuk buyur neh narih. La' mey lati' beto' narih keh pakai nuk senang koh mey lati' nikoh. La' mey kerja ngi upis beto' koh keh la' pakai gaun neh narih. Maya' kerja nuk tu'en narih teh sapa' nuk doo' piyan pakai narih.

err Enun peh technolody nuk senaru' deh kan na'em narih pakai deh. Telepon narih keh err kereta dedih, err bilun dedih err kapeh nun beken?

Uuh sekenan narih edto tenganak bulan satu tu'en ngetu dih [mer] lem handfon doo' teh' Kineh peh ko' lun ruyung narih , awan, anak narih mala tu'en dih kirim neh err happy birthday err wish ngen narih ayu neh narih kelupan idih tu'en ideh.

Ngen ideh nuk naru' dagang masieu nuk midih barang tuh lun dayeh ngih. Mikat meto' ideh muit nuk midih maya; dalan. Iten len bilun beto' idih pelaba berat, pelaba mikat bayar meto' idih. Temidteh keyh naem mula' lemulun belih barang temidteh daet pasiew.

Na'em lun merar ngilad kedideh nibu-nibu bunga'. Nih na'em kekeli' ngadan bunga' lem karuh Kelabit eh. Mo kineh peh terun keh renga' narih mala ngadan deh lem karuh English teh narih kadi' keduih di'e' mala.

Ridtu' inih na'em neto' a'it nuk err pelaba naru' tuseh lem bawang kamih kayu' err Covid -19 ngilad. Kinih koh, a'it biasa a'it mait uluh, da'et rena'ey, pelaba riyek nuk kineh koh. Tulu narih mala a'it nuk beken ngen lemulun , mula' lemulun nuk ma'it dita' gula', dita' dara' err nuk kineh mula' ngen lemulun ridtu' inih.

Masa uih doo' senang doo' liyat masa uih inan customers uih mula' marih belih barang kudih lem kedai kudih uih ngubur Tuhan lah kadi' Tuhan merey mula' mula' lemulun piyan mey belih barang kudih doo' neh liyat kuh kadi' Tuhan idih ruyung kuh. Nah

Mo, utak beto' ikoh keli' edto ngi Kuching keh, neh neh ayu' dto ngi Kuching, neh ayu' edto nuk inan kuh mudeng eh. Am idih beken let ngan nuk beken. Mo

Ridtu' inih piyuk mento ddo' tu'uh peritah ngan tauh luk ngi kampong eh. Tu'uh pidih laling neh tungen tideh nu'uh-nu'uh tauh, miyuk mento kan doo' eh . Inan teh dalan tauh inan teh lapangan terbang tauh, inan teh sekulah tauh, miyuk mento' tu'uh perinteh ngen tauh.

Kayu' kamih dengaruyung ngilad keyh tak kamih pangeh kuman mesti kamih semulud-semulud uhm neh kamih nuru' Tama' mala sekunuh nedih koh, enun sinaru' neh kema' iyeh lemaud ataupun enun sekunuh neh miney ngerang edteh kanan malem. Mula' dikamih sekunuh nuk kineh tuen kamih pangeh, pingan kamih pangeh kuman beruh malem dedtem. Tak kinih keyh baken tebuut neto' tuen telephone midih naem tebuut teh narih mala sekunuh kinih neto' pelaba daet uhm ulun kamih pasal lem ayu' lem lipeh inih ridtu' inih.

err dto dto uih tenganak uih celebrate, uih nawar lun ruyung kudih mey ruyung uih kuman ngerayeh edto uih tenganak lah kadi' uih liyat Tuhan ngimet uih , uih merey ubur ngen Tuhan kadi' nuih nawar lemulun mey ruyung kuh kuman ngeramai edto tenganak kudih. Kineh.

Moo iih mileh iih mala maley naru' dagang iih maley mala maley naru' dagang nuk kerja sineh neh keh Kina' ayu' teh mileh naru' dih. Mo, mileh beto' narih naru' neh narih.

Doo' lun uan tetameh, tesineh... tauh doo' kail deh nuru' anak adi mey sekuleh let ngilad. Keli' deh meto' ineh pengajuh bawang dedih, pengajuh anak dedih. Doo' ma'it se...nubut deh anak dedih lem sekulah. Kadi' meto' ideh doo' penak medting kinih.

Paad teh sekulah eh terun keh maya' maya' err maya' doo' err penak ngan technology . Ngilad neh keh, am technology dih kan doo' nuk masa kinih. Mo

Lem ayu' telepnone kinih keh, tuseh kedih ngenlinuh anak adi' pakai telephone 'am tebuut tideh ngeremuuh nuk baken. Lem erang ideh denganak pah 'am teh ideh semulud. Raut telephone tideh, raut telephone games tideh. Anak adi' peh pelaba pakai telephone. Lun merar peh peh kini koh pelaba tideh nier telephone nuk kineh. Masa' Whattsaps birey sidih, enun video nuk barey sidih. Naem tebuut teh narih pelaba semulud kinih.

Tebada' lun merar, tebada' guru' inan nuk adi'-adi' ngilad nuru' dah rajin may sekolah, doo' kenail milah nekap nuk doo' dih teh narih kereb nekap kerja doo' neh ulun narih riak. Nah tebada' dulun ngilad.

Mo, na'em kerja, na'em nuk tu'en neh mikat renga' narih doo' sikel eh doo' ketaru' nuk midih eh, taru' taru' teh narih, na'em neh mukat tu'en.

Edto rayeh suk leng-leng doo' pian keduih ineh Edto Krismas. Errr... neh tu', neh sekenan narih tu'en ngerayeh ngih bawang kamih. ...nga' narih madi' ngih Pumur ngilad kineh teh. Do' mey narih tebubpun ko', nani nari. ninger ago, pengeh ineh kuman peruyung. pengeh ineh keyh petabi' neh narih edteh burur ngen edteh burur, err... ramai-ramai, raut-raut neh narih kadi' neh narih doo' pian ngen edto Krismas ngilad mey Edto... Edto Laak Beruh. Neh doo' pian .narih ngilad. Paad kinih peh ngesu-ngesu teh narih naru' nuk midih sineh paad kinih.

Lun merar luk pinili' deh koh pengimet bawang tauh ideh neto' luk uhm nu'uh bawang eh. Enun luk naem doo' dih ideh mekitang, ideh neh mekaruh ngedoo' lem erang lun bawang.

Luk uih doo' piyan ceritah lem ayu' adet kamih dih iyeh ineh lem ayu' err tulu renga' iko inan mupun dih iko naru' edtah dto rayeh nawar lun ruyung mudih mey kuman peruyung lem ruma' iko atau pun kawan-kawan lah ngerayeh edto sembayang ngan Tuhan merey ulun doo' kenuan kenuan kenuan anak ineh. Kinah ayu' adet sineh, inah men kamih pelaba kenep asal inan lemulun anak anak anak adi' tenganak iyeh first child iyeh mesti ngerayeh ngerayeh dto iyeh tenganak, ngeramai dto iyeh idih ruyung tauh.

Iit narih ngilad keyh kuh pilot tabe' narih am neh dalan birey deh ngen narih may sekolah lem pipeh sains uhm ideh naru' narih may lem art side am pilihan narih am nuk kereb tuen narih mili'.

Lem ayu' iih burur keduih naem keduh pakai AI kadi' marih mawa ngen lemulun mileh naru' midih dineh madting narih ngeliteh idih doo'-doo', nier peh idih doo'-doo' naem teh narih kereb keli' ken tuuh midih sineh atau sinru' AI peh metaso narih tupu. Neh tupu inan narih delo ngidih.

Na'em keduih mili' sapa' enun tu'en pakai. Kereb beto' idih ngen narih, doo'. Doo' kereb... doo' kereb tidih tu'en narih err... pakai, tu'en narih... naru' luun burur narih neh neh nuk pakai narih. tu'en narih mili'-mili'.

Keduih lem ayu' lemangui lemangui kinah tupu asal narih kereb penu'uh burur narih am pekeneh narih neh betenul mey lem ebpa' koh kadi' am keduih useb suk aah lemangui paad narih mey doo' ilah lemangui mey raut utung utung state atau nation me belawan ngi Sukma kah ngi Olympic tad inah. Lemangui [peh] pengeramai narih tupu neh tupu teh piyan keduih.

Mo doo' teh pian nari ngen nuk buda' doo' pian narih ngen nuk sia' doo' pian narih ngen nuk birar doo' pian narih ngen nuk bata' iih doo' pian narih ngen nuk direm doo' piyan narih ngen nuk mitem man doo' ngabi tideh.

Lem err dueh migu nuk malem ih keyh, err edteh men ebpa' iring err ruma' kamih suk ngih, ngih kampong. Miney ngineh, miney ngih ruma' sineh tun teh kadi' doo' muneng neh ngih, ngih ebpa' ih ko'. Remuru narih emey ngih ebpa' keyh, mey diu'. Mey diu' ramai-ramai lem ebpa'. Doo' ebpa' batuh men idih kadi' doo' angey mey diu' ngineh. Neh peded keduih mey diu' lem ebpa'.

Tak lamulun maral ngilad paburih keh[mal..]ngitun nah tidah, ngitun kan buru usad dih ngan muyuh kah, mo nah itun lun maral ngilad [err]kadih usad nah suk pelaba.. naruh keadaan lam bawang narih ngilad nah

mula paka' laken kinih ngilad lem bawang tauh teneb tungen-tungen edcho kinih naam teh idih teneb miuk ken lau' neto lem inan tauh kinih neh lekan edcho pekaa maya ulun tana mento idih

Orang yang kami kenal ngih Lawas, bapa' dia, mak dia. Aaa... Bob Yusup kerna kami kanal dengan dia. Di...

Mo mula' nuk tu'en periteh ngen tauh teney' kadi' 'em meto' idih kendoo' nuk ngih tungey ena' bandar iih. Neh men narih nekap nuk doo'-doo. Tulu ideh naru' dalan negsu, ngineh suk doo' tu'uh-tu'uh iih.

Mula' kereja nuk tu'en tu'en narih kenep edto iih. Nuk doo' pemetaso narih ngih ruma iih, nibu luk midih, nibu bunga', nibu sibu neh narih pemetaso narih nga' nem luk edten narih beken iih.

Kamih bubuh may ngi bawang baken malem nuk bawang inan keduih mudeng malem ngadan nedih Pa' Main. Neh nah printah nuru; kamih bubuh may ngi bawang Bario nuk inan tauh Lun Kelabit mudeng kinih koh. Puun-puun malem, ngi Min edteh sekolah ngineh ngilad nineh 1948. Inan teh clinic ngineh malem. Neh nideh neh mesurung kamih buro may Barion keh kadi' uhm naem teh kamih useb emey koh. Kadi' nideh mala, kapeh-kaeh koh pugen kamih seklah ih naru' ngi Bario, doo' teh Bario kuh Upper Primary School. Edteh man pugen deh teh clinic gi Main may Bario. Kadi' kamih paksa buro may Bario may merada' sekolahm may marada' clinic sineh. Kineh kamih buro miney ngi Lembaa' ngilad, laak Enm Ngepulu' Teluh.

Na'em nuk tu'en kekiteh raut na' music neh, nikel tun teh narih neteg sape' keh neteg guitar , neh nuk tu'en narih naru' narih adi'-adi' lah kapeh neh tar' 'am men kedinarih mileh tu'uh.

Sembayang narih murih, ninger lagu nuk doo' ih. Lagu rohani kah, lagu nuk doo' peh ngebpo linuh narih renga' nie' tusah eh, am neh narih laba ngelinuh nuk beken-beken. Senang neh lem linuh narih.

Uih pakai technology, pakai <silence> may kirim[aah] kirim <coughs> email, kirim gabar may..nulis..nulis..nulis sekunuh, nulis massage nah tuan narih pakai rituh inih.

Mo pelaba doo' nuk tuen printeh ngen narih uhm lem kampong tabe' kadi naem pelaba compact teh naem tebuut teh madting ngineh beto' terun keyh uhm rapet ngedeh kereb naru' dih saget-saget.

Lem erang tauh kinih bayar pakai riggit neto' tauh mula' kinih. Luk ideh nuk ngi pasar tungey kereb tun teh beh ideh pakai credit card kayu' inan ngen tauh. Keditauh lem kampong pakai ringgit teh tauh mula'.

Printah doo' ngen kamih iyeh marey pension ngen lemulun nuk kerja iyeh penuuh supaya iyeh kereb nuuh keluarganya pingan iyeh pangeh kerja. Neh iyeh pelaba doo' .

Mo mala music narih keh doo' piyan kuh ninger sape' keh doo teh piyan kuh ninger unih guitar doo' teh piyan kuh ninger err country music . Mo neh nuk piyan kedinarih.

Teknologi nuk pakai narih kidih-kidih kinih keyh telepon nidih, komputer nidih. Neh luk biasa tauh pakai lah.

Na'em tun teh ngadan getu'en keli' ketauh, kadi' tauh ni'er deh mula' ngi liyang langit eh, ngadan deh am tun teh tauh keli'. Keli' deh nuk midih birey Tuhan tupu teh narih.

Ooi pu'un neh ngilad keh, Dresser tupu teh inan ngi kampong ngilad, kinih doo' nieh kedi'it terun, inan neh dutur, inan neh dutur ngi bawang tauh nangey. Neh nuk piyan lemulun eh.

Teknologi nuk pengeh birey deh pelaba doo' pelaba doo' tapi... [prompted] kadi' senior citizen na'em mileh tu'uh. Kadi' neh, kadi' neh narih na'em doo' sekenan, la' kelupan.

Leh mutuh doo' kuh ngen sinih. Naem uih keli' suk dagan-dagang neh. Nun nun suk dagang-dagan neh naem uih keli' ena' sinih nih uhm lem ayu' lawey nuk dagang neh.

Mo... kapeh neh taru' terun. Neh neh narih mey kampong maya' dalan maya' tana' n gih. Mula' nuk na'em inan ena' lain telepon ihh. 'Em tebuut narih kereb pakai deh. 'Em tebuut narih kereb telepon.

Mo lem linuh keduih koh tulu ngi kampong narih keh lem inan narih mudang eh tulu inan factory nuk naru' tudtu' lah naru' err [mer] naru' factory bua' kaber neh naru' factory padey kah neh nuk [peh] piniyan lun merar eh.

Tiap-tiap tahun kami inan irau, ngadan ineh Pesta Nukenen. Kadi' iyeh doo', kenep laak lemulun nuk kerja ngi bawang la'ud eh muli' mey ngeramai pesta ineh kadi' petulu ngen lun ruyung, petulu ngen kinanak, ngen kawan ngi bawang sendiri' lah renga' kamih naru' Pesta Nukenen eh. Pesta Nukenen ineh macam-macam nuk kenen tu'en naru', naru' nuba' laya' lah, naru' senapey lah, naru' urum lah, macam lah.

Ngared mento' narih terun am neto' n arih keli' enun nuk tuen narih belajar na'. Na' tun teh la' tuen belajar ngiuk ileh lem Bukuh Ago, Tuhan Yesus iih.

utak anak kadih tamurun may sekolah ngi....bandar ngilad keh, tuan dah ngamung dah,[um] lamaral ngamung nidah may nah badah idah, ngi tawah[ eh..]mo kinah taruh dah dih ngilad, kan katang tidah naruh dih kinih, am kalih

Dechur luk ngeren lem bawang kamih dih tu'en mey nenganak ngi klinik tidah, lun bidan deh nu'uh deh nangy. Doo' ketuh teh.

Ooo raut ebol tabe' kamih ngilad keyh. Le' naem narih keli' enun nato raut anak adi' kinih. Neh ideh pelaba pataso ngen telephone dedih, ngen game err raut lem telephone dedih.

Lun nuk rayeh ngen bawang kamih ngilad pengeh nangey nideh muli' mey ngan Tuhan tapi inan lun siwa deh ngi ruma'. Kineh.

Tak iko mala Leonardo Da Vinci am keduih pengeh ni'er dih. Kadi' a'em keli' kan doo' dih. Inan peh terun keh am teh kedinarih mileh lukis.

Mo nuk midih nuk lang-lang ribed nuk kinuen narih dih keh iih baken am iyeh aan narih. <laughs> Uih mala kineh kineh nidih.

Oh doo' piyan narih nier English Premier League. Nier ideh raut Golf kadi' raut mento' narih midih sinah adi'-adi'. Am tun tah narih mileh tuuh doo' kereb kuh ilah narih.

tui me' diu' narih kenep idih ke' mirup narih mula abpa kuman neh narih midih do' lem burur narih naam narih naru midih nuk mo mo lem idih kineh terun

"[ohhh] Nuk keli' keduih lem AI nih Artificial Intelligence nih tak keduih nuru' telepon kudih nekap nuk midih keh ulit mala ""siri"" ""Hello siri"" kekuh ngenah nawar na'ur niyah naru' nuih itun ngitun nuih ngenah mala nuih ngenah nenun la' tu'en."

Uuh narih ngelinuh ngilad keh na'em lemulun pakai usin, ngapeh inan teripun usin. Kinih mey ripun lem bank nideh. Mey 'am keli' ken kapeh lun beken kedidieh kan ripun deh liyang tilem, liyang batel dedih. <laughs>

Iih nalan kukud tupu narih may ngi ebpa' nah. Naem man dlan-dalan baken. Kayu' kinih dih inan teh jetty pakai ketera teh lemulun may. Mo. Tak narih may ngi takung keh inan ebpang burur teh takung nuk ineh nalan kukud ayu' teh narih pakai nuk baken.

Ooh naem keduih tuseh ngen telephone nih asal iko control telephone, naem naru' telephone control iko. KIneh tah anak adi' lah. 'Am nebada' dah naem naru' telephone control deh.

Nuk keli' keduih keyh ,sapey,' selengut' suling, ebes, mmm... serunai, err... enun tibal beruh... mo.

Mo, doo' pian narih ni'er ideh raut ebol. Mula' ... mula' lemulun raut... pu'un ngilad neh. Kinih... raut... gop narih. 'Em narih... raut...[naaa] kinuan lun beken. Raut sebuleng teh narih. Narih ngelawan course.

Mo kidih kidih teh narih inan telephone narih keli' narih narih kereb telephone lemulun iih. Kereb teh lemulun telephone narih kereb teh inan narih pekaruh. Moo' ranga' narih pedawar tephone dih doo' ngineh.

Mo mula' tebe' masa luk inan narih lang doo' liyat nih neh narih kelupan deh piyuk ngered narih kadi' neh narih kelupan eh. Am neto' narih doo' sekenan enun nuk doo' piyan narih.

Tak lemulun pengeh sekulah keh, dita; beto' sekulah dedih 'am men kerja narih ngi bawang narih keh kadi' narih bubuih mey nekap kerja ngilem inan kerja eh kadi' neh lemulun bubuh. Kineh.

Mo, kerja bank burur teh nu'uh sin narih, iih meto' nu'uh sin narih renga' na'em nipa dih lem bank eh. Mo <laughs> mawa keduih ngan question sinih.

Enun tu'en narih mada' ngen lemulun mudeng ngi mado nuk inan teh lun ruyung deh nebada' deh lem inan deh eh mey ngudeh neh kedinarih mey moo'-moo' nebada' lemulun eh . Kineh.

Kapeh tebada' guru' lun merar narih lun ruyung narih nuru' lawey ulun narih doo'. Kinih narihnarih sebuleng nikel-nikel belajar naru' lawey narih kapeh piyan narih kadi most important God.

Iih 'am narih keli' enun neto' raut anak adi' kinih, pelaba err tideh ngen telepon dedih, pelaba tideh ngen internet games internet dedih, am keli' enun raut lem erang deh kinih.

Mo kapeh leyh kapeh deh mili' lun rayeh lem erang tauh maya' demokratik uhm system dih terun keyh. Enun lawey dih baken.

Itun sinih puung mulun kah puung pangeh binuer? Mo tak narih mala pangeh binuer keh barak nah. Tak narih mala nuk kateng mulun keh laal nah. Kineh.

Ooi mala ulun nuk lun merar keh, am tabuut teh kekamih keli' sik birthday birthday neh keh edto tinganak neh am tabuut kamih keli' sineh am tabuut teh kamih celebrate dih am kamih err mo celebrate lah am irau ngan idih anak adi ' teh nuk naru nuk kinih-kinih

Mo utak narih ngalinuh keh, miyuk mikat burul tah barang kanap kanap laak, dih miyuk mamikat leh.. kapah nah, memang[um] idih pakaan lam limah laak nuk pangah[err]